فتح محمد الثاني أو محمد الفاتح قسطنطينية سنة الف اربعميه تلاته وخمسين وهو ممكن تقول عليه أهم السلاطين العثمانيين وهو في الترتيب السابع في السلاطين لكنو أسس الدولة واتوسعت في عهده كتير